د سپتمبر میاشت ماته د بدلون او نوي پیل میاشت ښکاري ښوونځي پیلېږي، موسم ورو ورو یخ کېږي، او پاڼې رنګ بدلوي دا میاشت د نظم، تمرکز او موخو ته د بېرته ورګرځېدو وخت دی سپتمبر میاشت د پسرلي یا منی ښکلی پیغام راوړي .چې له نوې انرژۍ سره ژوند ته دوام ورکړو او ارام اوسو